افضل كتاب قريته وهو كتاب الامبالاة زوين بزاف كيعطيك التقة فالنفس كيوريك كيفاش تكون تايق فراسك كيفاش تقدم المهارات ديالك كيفاش تعامل مع ناس خرين كيفاش تنقد راسك من مواقف صعيبة و كنصح به كاع الاصدقاء ديالي حيت غيستافدو منه و غيطورو المهارات ديالهم الذاتية و المهارات التعلماتية زوين بزاف